تنچم أقبل ما تطلع ما بتحكي شخصياً مثلا آآ تاخذ نفس عميق تتنفس آآ نفس عميق برشا وتحسب مثلا باش تنسي روحك الستريس والظغط تحسب ونقولوا حتى للخمسين باش يتنحى لك الستريس هذيكا والظغط وتطلع تحكى ألذ بصوت عالي وكل شي وتاخد ثقة في نفسك وماذا بيك تحكي برشا قدام المرايا بصوت عالي كاي أنك تحكي قدام برشا عباد.